to'a yahai wuro fere jeh na leddi ma aranni tabbutuu a wawi jangirde beh vindi boh lattta ado mari visa natugo leddi mai jeh doka leddi mai tati boh latta ado nana yare mabbe do demghal mabbe gham to'a yahi kobeh emi pat a wawan a volwa to bhe vima ko waddi ma wuro mai ado mari derowol dako waddi sai yeccha beh ko handi boh anda a wawan volwugo yara mabeh gham sina non a wawata yecchugo beh hatoi yahata